Cunosu propi la cültüra dël Vietnam, sai ch'a ie staita üna ghera cun l'America tanti an fa e ma cunosu pa d'autre carateristiche e sai pa coza di perché al e ün pais trop luntan e ai mai stüdià la cültüra dël Vietnam